gott kvöld ég veit ekki

að reyna að átta mig á þeirri staðreynd að íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu leikur

á heimsmeistaramótinu í Rússlandi á næsta ári við ætlum að fara yfir þetta ævintýri

með Heimi Hallgrímssyni þjálfara liðsins hér rétt á eftir en áður en við gerum það er rétt að

frá því á Evrópumótinu í Frakklandi

sem bjó til þessa samantekt já var var já

velkominn Heimir og til hamingju takk fyrir og sömuleiðis þú ert búinn að fá núna sólarhring til að til að melta þetta hvaða hvaða tilfinningar hafa verið í gangi þessa síðustu klukkutíma ég held það séu bara allar tilfinningar búnar að koma og þetta verður örugglega viðtal því nú eru það tilfinningarnar sem tala og og hjartað en ekki höfuðið þannig það verður örugglega einhver vitleysa sögð hérna í þessu viðtali nei nei við erum auðvitað bara rosalega stoltir við sem erum í kringum þetta fá að leiðina þjóðina

h m er náttúrulega súrrealískt

við eigum auðvitað já það tekur væntanlega dálítinn tíma að ná einhvern vegin utan um þetta

búið að vera svo góð einbeiting á því að gera þetta að við höfum ekkert misst okkur í í hitt líka af því

að við höfum aldrei gert þetta áður Ísland hefur aldrei farið á lokakeppni h m þannig við vitum í rauninni ekki alveg hversu stórt þetta er

kemur örugglega

bökkum aðeins til síðasta sumars

er þetta Evrópumót í Frakklandi sem er auðvitað stórkostleg skemmtun og stórkostlegur árangur það er mikil þreyta í mannskapnum og leikmenn hafa lýst því sjálfir spennufall og þreyta Lars hættir hafðir þú á þeim tímapunkti þegar er framundan þessi undankeppni fyrir h m hafðir þú áhyggjur af því að liðið tæki skref aftur á bak eða myndi ekki ná sama sama árangri

að þetta lið gæti bætt sig meira að segja frá frá Evrópukeppninni en við vissum vissum það fyrsti bjórinn eftir partý daginn eftir er alltaf verri en deginum á undan þannig að og þetta var í fyrsta skipti sem sem leikmennirnir voru að spila út sumarið eins og kannski þeir bestu gera í hverri stórkeppni eru að spila úrslitaleiki í meistaradeild og annað en þetta var í fyrsta skipti fyrir okkar stráka sem þeir fá í rauninni ekkert sumarfrí og það sást í mótinu strax á eftir þegar þeir byrjuðu hjá sínum félagsliðum

mjög margir í erfiðleikum

við vissum að sá kafli yrði erfiður fyrir strákana og

ég held að við öll sem erum í kringum þetta

heldur en strax eftir þetta Evrópumót en við við komumst ágætlega út úr því og fengum fengum

fínan fjölda af stigum þannig við vorum mjög sáttir eftir svona fyrri hluta mótsins þetta var samt einhvern

að rifja þetta upp sjálfur og

í minningunni gekk

brösulega í upphafi svo þegar ég fór að kíkja á úrslitin þá voru þau bara fín jafntefli á útivelli á móti Úkraínu sigrar heima á móti Finnum og Tyrkjum og svo reyndar tap úti á móti Króatíu þetta eru fín úrslit já mjög góð og vitandi það þegar við fórum inn í þessa keppni að það voru fjórar þjóðir sem voru í lokakeppninni í Frakklandi og þetta var sterkasti riðillinn

er bara í myndun og það er þess vegna sem þeir voru neðstir í

er klárlega miklu betra heldur en eigi að vera í þeim flokki þannig að riðillinn okkar var gríðarlega sterkur það var samt einhvern vegin þannig og ég veit ekki hvort það var akkúrat í kringum liðið en svona fyrir utan það þú getur kallað okkur

og svona efasemdaraddir eins og sonur þinn sagði á tísti í gær

hann spurði hvað segja efasemdamennirnir núna sú umræða öll hafði hún einhver hún einhver áhrif á þig náðu

þessar efasemdaraddir eitthvað til

að breyta einhverju sem að gera en auðvitað og það er bara eðlilegt fer þá auðvitað og eðlilega hafa menn áhyggjur sérstaklega af því að Frakkland var svo risastórt partý það er svo erfitt að búa til jafnmikla stemningu og var í kringum það þegar við byrjum nýtt mót þurfum við að fara til Úkraínu og Króatíu og það eru engir áhorfendur þetta voru svona leikir þar sem

þetta var svona

tilfinningin eins og þú segir hún var líklega af því þetta var á þessum tíma en hrós til strákanna að halda einbeitingu í gegnum þetta

því þetta var allt annað svið heldur en í Frakklandi ef við spólum aðeins áfram við sáum nú svipmyndir af því leikurinn síðasta sumar á móti móti

dramatískur sigur svo farið þið út í byrjun september og tapið á móti Finnum verið svona slæmur dagur á skrifstofunni en hvað er það sem gerist þar í þannig leik er eitthvað er eitthvað sérstakt sem er þess valdandi að þarna einhvern vegin

eins og ég sagði áðan bæði eru Finnar með gott lið og það er engin skömm að hafa farið til Finnlands og tapað á móti þeim en hitt var að við áttum ekki góðan dag og

margar ástæður fyrir því en það sem við tökum á okkur er það að við ætluðum okkur líklega of mikið og þegar þú ætlar þér of mikið og nærð ekki að framkvæma það og

við fengum mark í andlitið í upphafi leiks þá voru þeir komnir með forystu

þeir gátu varist og voru með gott lið til þess að halda okkur frá markinu þeirra við vorum mikið með boltann náðum ekki að framkvæma það sem við vildum

fann maður að sjálfstraustið í liðinu ætlar að fara að gera eitthvað annað að þá missir þú svolítið sjálfstraustið og það er svona það hafi verið

það besta sem gat gerst fyrir okkur að tapa á móti Finnum á þessum augnabliki því við svona núllstilltum okkur aftur og fórum til baka

þessi leikur í gær hann var

eiginlega eins og sá leikur við vorum

að gera mistök það vildi enginn vera gæjinn sem klúðraði möguleikunum fyrir Ísland að komast á lokakeppni h m þannig við allavega eins og ég sé þetta núna þá kannski

besta sem gat komið fyrir okkur að við töpuðum úti í Finnlandi andlegur undirbúningur það hefur mikið verið talað um það nýttir þú til að mynda þennan

þennan leik á móti Tyrkjum því að það er að minnsta kosti einn besti fyrri hálfleikur sem maður hefur séð hjá hjá þessu liði já auðvitað nýttum við okkur það

þetta eru alveg rosalegir keppnismenn þessir strákar miklir karakterar og þeir voru allir óánægðir við vorum allir óánægðir með frammistöðu okkar í Finnlandi og svo förum við hingað heim þremur dögum seinna og þar tókum við Úkraínu sem var á ofboðslega góðan og skipulagðan leik á móti Úkraínu og við notuðum svo þann leik í leiknum úti í Tyrklandi við héldum áfram að vinna í því sem við gerðum vel á móti Úkraínu þannig þetta var kannski ágætt

við vorum kannski komnir fram úr okkur úti í Finnlandi en náðum að núllstilla okkur aftur eftir leikinn í gær og nú er ég kannski að lesa eitthvað í stöðuna mér fannst leikmenn

og þið öll í kringum liðið svo hófstilltari í fagnaðarlátum að minnsta kosti á vellinum heldur en maður hefði kannski búist við var það þannig og ef svo er hvers vegna hvers vegna voruð þið svona róleg ég ég upplifði það kannski ekki alveg þannig ég var líka inni í klefanum og svo fór ég með þeim í bæinn þeir eru náttúrulega bara vanir að vinna þessir gæjar

eins og Gummi Ben þessi gæi þeir eru bara vanir að vinna og auðvitað var þetta þetta var bara þetta

eins og þú ætlar að fara heim með strætó

að þessu lengi og þið hafið tekið skref eins og að panta hótel og aðstöðu í Rússlandi fyrir löngu er það ekki bara jú það var einhvern tíma um mitt mót

svipað eins og við gerðum fyrir fyrir Evrópukeppnina fyrir okkur sem stjórnum þessu batteríi

svona einn þáttur í því að hafa trú á að markmiðið náist og við kynnum það fyrir

leikmönnum ég held að mótið hafi verið hálfnað þetta er staðurinn sem við erum búnir að velja þegar við förum til Rússlands þegar þetta er bara hluti af því að sýna að við höfum trú á því sem við erum að segja og við sýnum það í verki og þetta er einn lítill þáttur í sálfræðinni líka

um að spá of mikið í spilin fyrir Rússland við vitum ekki hvar þið spilið eða á móti hverjum en væntingastjórnun eftir þetta Evrópumót sem fór eins og það fór hvernig

við förum örugglega í það þegar við sjáum hvaða lið eru í okkar eru aðrir sem eru miklu líklegri til afreka heldur en við í þessari heimsmeistarakeppni en við höfum tryggt okkur þátttökurétt þarna við eigum jafnmikinn rétt á því að vera þarna og hver annar og eigum þar af leiðandi jafnmikla möguleika og og þú þarft auðvitað að hafa smá smá heppni með þér líka en en við höfum yfirleitt spilað bestu leikina okkar á móti góðum knattspyrnuþjóðum og sem betur fer eru bara góðar knattspyrnuþjóðir þarna það eru alþingiskosningar framundan og þú ert

að hringja í ráðamenn og biðja um jarðgöng Heimir Hallgrímsson til hamingju gangi vel og takk fyrir að koma til okkar fyrir mig

gott kvöld kvenfólk nefnist ný leiksýning sem Leikfélag Akureyrar frumsýndi í samkomuhúsinu fyrir norðan á dögunum samin og flutt af

vertu velkomin hundur í óskilum hefur getið sér orð fyrir sýningar þar sem þeir fara yfir Íslandssöguna á hundavaði þeir fengu grímuverðlaunin fyrir Sögu þjóðar árið tvö þúsund og tólf svo

öldina okkar fyrir og nú er það hin gloppótta saga kvenna

drepfyndin

sagnfræði með söngvum segja þeir sjálfir en þeir eru í raun og veru að taka fyrir hina ósýnilegu sögu kvenna í í Íslandssögunni og spyrja mjög spurninga í upphafi bíddu hvernig lifði þessi þjóð af ef það voru engar konur í landinu því það er svo sjaldan minnst á konur í allri okkar sögu það er ekki fyrr en

fram á nítjándu öldina sem

hefst þessi kvennabarátta og barátta fyrir kosningarétti og kjörgengi kvenna því er gerð mjög skemmtileg skil í þessari sýningu þetta er bæði söngur og leikur að koma frá sér bæði leiknum texta og ekki síst efni á mjög skemmtilegan hátt árið tvö þúsund og sautján

spyrja hvað er femínismi og hvað er það að vera femínisti og þeir skilgreina það fyrir áhorfendum og það verður bara að segjast

kominn tími til að þið karlmenn miðaldra karlmenn reyni að hafa vit fyrir öðrum

eru ekki búnir að fatta

þetta er mjög vel á svið sett af Ágústu Skúladóttur

sjálfvirka þvottavél heimilistækin verða að hljóðfærum já og

g streng líka já þeir leika á g streng en er þetta eintómt sprell og gaman eða ristir þetta dýpra þetta ristir dýpra á vissan hátt má segja að þetta sé

þetta er svolítið boðandi og stundum svolítill predikunartónn í þessu en engu að síður er þetta upplýsandi og fræðandi um leið

stórs hóps áhorfenda þetta er ekki bara fyrir miðaldra fólk þetta er líka fyrir unga fólkið og það sjáum við best í því hvernig þeir leysa sýninguna ég ætla ekki að segja fólki frá því hvernig lokaatriðið er en þar koma koma ungar konur við sögur á stórkostlegan hátt

í ýmis gervi þeir eru mjög oft að leika kvenfólk þetta

kvennahreyfingarnar og og allar bylgjur feminísmans á tuttugustu öldinni þá búa þeir til leikrit í leikritinu til þess að sýna okkur hvernig þessar

hluta sýningarinnar þannig að fólk ætti að sjá þetta þátturinn verður þá ekki lengri í kvöld veriði sæl